जमिन भित्तर बहुत मेलके जनावरभर बैठतियाँ । यि जानवरभर जमिन भित्तर बैठनाके कारण खास करके सुतेक तहना, दुश्मनति बचेक तहना, आराम करेक तहना <noise> आउर घाम, पानिति बचेक तहना फेकुन हे । जमिन भित्तर डुकके बैठना यि जनावरभरिन खास बिशेषता जमिन भित्तर बैठना जनावरभरिनमे छुछन्दर, मुस्बा, गुफर, मारमो, चिंघाडा, पतालभेंडा, न्योउ, खरहा, मरमछ, भरगोहटि, बन्ना भदाल मिंडका, पेटफुलना मिंडका, साँप, कछुवा <noise> बिच्छि, चेंटि, सिना, गुगैंडा, पटिया, खरहट्टि मुसबा, बिछि, कुम्हनियाँ, किलहरिया इत्यादि हैं । <noise> एन जमिन भित्तर अपना घर बनाके बैठल रहतियाँ । जौन एन सुरक्षा फेर करता आउर लम्बा समय लुक्का एन दुस्मनभरिन ते फेक बचाके रखता । जौन एन खासियत फेर हे ।